For me, I will tell you say a hard to believe because only god perfect no human being perfect sometime seh you can plan your day you say today oh god when I going control my day ho but when you go after doing all ley discussion lec- <hesitation> you finish talking with ley people na you going then you come to your seh <hesitation> but la other thing where I tell la man a wor na true ho god forgive me so you can make mistake sometime seh you na even know you make la mistake right the so a hard